Pos la gastronomía suíça es mu variá por mó dela infrugencia francesa, alemana i italiana. Unu delos produtus más anombraus es el quesu, sencial en avíus como la fondue o la raclette, ondi se derreti'l quesu pa comé-lu con pan, patatas o verduras. Tamién sonin mu popularis las sus salchichas i los sus chocolatis, que sonin d'aprevu. Amás, paí pa Suíça s'avían muchus guisus i sopas con patatas i carnis. I aluegu, te pueu izil tamién el "rosti", aspecii de tortilla de patatas arrallás i fritías, pa otras comías compañal.